e ra'aj aj wunaq <hesitation> wa qilan o xu' qaya'm retaal che qast k'ot <hesitation> qajaal rimal <hesitation> qe kiq'iiq' xaqara' qachoq'ab' <hesitation> xa' <hesitation> kirsi kajaaw kirsipaj wuxu' <hesitation> xaqara' qaqil riij cheqast <hesitation> pini' qajiyij kich winaq re kajrita'an re wuxu' re kajk'asb'ek wuxu' kaj kajyakatajek wuxu' kirya' qachoq'ab' qatzij lowa' e k'olek xu' chan qast qilan el qixlab' pues <hesitation> qas rajawxiik nan el qajawxeel kirsipaj chaqan wuxu' kirya' chaqan re qe qalsaj qixlaab' wuxu' kajb'inek kajwa'qatek xa' rimal la' k'ot qajaal ra'aj xa' tyoox che qajaw riya'am qak'aslemaal, riya'm qe qachoq'ab' re kajb'inek kajwa'qatek kajchukun pi taq qe qachaak o kajchukun pi qachan xapa' che'el kajraqataj wii'